No ɓuri woɗugo tawen a gayniri nyande maɗa ka woni joɗoɗa ngetta jomirawo maɗa. Mijo ɗa golleji ɗi nyalloyno ɗa waɗugo lebbi ɗi ngaɗɗa ndara bonɗi ɗi ngaɗuɗa, ndara wanɗu ɗi ngaɗuɗa warri e daidai, ndara bofi maɗa. Ko waɗi daidai un jetta jomirawoo ko bofuɗa nyagoɗa mbofiɗa tinoɗa <noise> njago ta waɗe ta ɗum. <noise> kuma njoɗa ndara jango ɗun noy ngaɗirta ɗum.